Iu haju intolleranza a lu latti e nun nni pigghiu. Però sacciu ca ci sunnu diversi tipi di latti: lu latti interu, chiddu scrematu, chiddu parzialmenti scrematu; poi c'è lu latti di vacca, lu latti di pècura, di crapa, eccètera. C'è macari lu latti d'àsina.